जनवर्गी कुदं तिन्द्रा शिकार करने आवे। ती काई चे मरने एक्टिंग करे। जैसे कौछ वारो ती तीनुंग चे कुदं तिन्द्री आहट मान्सेन ने साम्लाए। ती काई चे तिन्द्रा उपर ना कोवज मा भराय जाए। ती काई तीनुंग मालम नी पड चे। सोचे कि ये ते असले दोगड़ पर रिया ती कौछ ने नी होई। देरे मां चे काई कौछवा बाद जाए।